Mahakasiky tantarany irlandy ndreky zeny nahazo ny fahaleovan-ten̈any bôka taminy Roaôma iny zey izy. De nanjary fanjakana libre iny izy tafarany adiny fahaleovan-ten̈a ndreo.